Ah ñayivi nde laa niño kala'ai taka, té i'ni kaaso, taka ye lo iyo ñuu á, te kolo meni ne'e niño nandɨ'ɨi ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i lujua ni kuu, te ko vijna xi mee ni aciti, ye naá kuu lo nandɨ'ɨ taka ñayivi, te taka té i'ni kua'a i'i ne'e yee ajnu, <hesitation> te vijna xi ñatu ka nda kala'ai, te ko su'u ni kuu ñayivi nda'vi, kivi kua'a té i'ni ve'e, te lujua iña'anchi ñayivinchi ye na kala'ai i'i ne'e, ye naá kuu ye lo yee ajnu, nda kijnɨnchi chika, te li ne'e naá te kua'ai laa te yee ajnu.